Ny dinôzôro ndraika, raha dinôzôro ndraika alongany de sy de fantako loatra fa <hesitation> raha karaha le alefanjareo amy filma mbana dessin animé reny a de misy karazany maromaro minsy, fa le anarany angambany sy de aiko loatra, fa izy io ndraika biby efa talohan'olombelona takagny efa elabe de karaha efa lany tamingana.